यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैड वेल्स। और स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। शामिल छे यूनाइटेड किंगडम के स्थापना। अठारह सौ एक ईस्वी में होयल रहल छे। और सोलह सौ तीन में जेम एक ने ब्रिटेन उर। स्कॉटलैंड पर संयुक्त शासन करल रहल। छे जेकर से एके बाद में ग्रेट ब्रिटन। के नाम से जानल जा चुके छे।